Ɗam kam, eɗon feere feere, e ko ɗum ɓuri annduki, e woodi botsin, e woodi crimini, e woodi potobello, e woodi shitake, e woodi chanterelle, e woodi e nokki an mo rew, te o fu kammuɗo bu jontata.